Koa sendra zaigny draiky zaho raha koragnky aminy polisy togava malaky de malaky areo misy olo mangalatra tomobily hitako ato ndre koa raha mbao azo atao tonava malaky tegna malaky